Nebban golliteɗe e tan defete ɗan e risimuɗum e wodi ɗan soyaben, e wodi ɗan biriji, e wodi ɗan kwakwaje, e wodi ma ɗan maro, e wodi ma ɗan biriji me halino ɗun na, e wodi ɗan nyebbe, e wodi olif oyal. Nebban defirta nema meɗen. No neji men jam fere e nder majji a tawan nebban biriji, e tawa nebban koɓɓaje, e tawa nebban soyabins, e tawa nebban fa hande olif oyal e wodi, e wodi nebban kokkoliri e wodi. fa hande e wodi nebban maro ma e waɗire nebban ɗa. nafali meɗen keyɗi ɗi nyamite e ɗi gaɗire e nebban.